Kôa fa te ampibôka feon̈y lokanga zen̈y mampiasa tàn̈ana zen̈y mitery amy ny kle n̈any io zay. Tàn̈ana, tàn̈ana folo io zen̈y miasa karà zen̈y zen̈y fahazaiko izy.